لو هأضطر أعيش بدون كهربا سنة كاملة، أستخدم الشموع للإنارة، والطبخ على الحطب أو الفحم أو أحاول أزرع جزء من أكلي وأخزن مياه للشرب والغسيل، أتعلم طرق جديمة للحفاظ على الأكل واستخدام وجتي بأشياء مثل القراءة أو الكتابة بدل الأجهزة، أكيد بيكون تحدي بس التأقلم كل شي ممكن.